Ngë ndutu ke folë sot, ma gjërgjish mirë? Çë ke gjë? Ti e di se me mua mënd flaç, ti me mua mënd thuash gjithë atë çë do, se u të gjegjem, të drëngonj e pran na ë se ka të thom ndo gjagjë te thom mos ju preokupar, vete mirë?